Ənə- nəh dədəmuŋm valəɗa vita valəɗə vulə farin aki nə, ha uŋdo da kələftəwo əmmə dzukə duniyə nə ɗəkəna ənnə koro farin cikə na vita jəvəjəkə ənnə ko nə jəvə- jəkə ko nə jəvjəkə zuzəkə də uzinhəhə sasa kə təmiə taghaŋ tuh hə koɓo nə həkə də suk tənuwə yəŋzu kəmar uzinhə, əm kubgha zaməni intanabə wo, <noise> sa workin də jəbəwo tulumə <noise> vita səkwə səkwə karyə kosəyə sa tuɗi, vita sakwe səkwə kara kosaiyə sa korə koɓin ɗə puɗətə ələ ləmo sukwe nəyə tahəŋ, əlie kankana sukwə nəyə tahaŋ inə mar- mari sukwə nəyi tahəŋ sukwə -nə sukwəyo <noise> həŋ dalə uzəihə kəm əmh farm jəni mama sukwəni sukwa tu in zəɗə ghaŋ vitaə sakwiɗə ghulaŋyə, vita pəpuɗə koɓəɗə, pəpudə kobanə ko kəlfə dələmə əibvita sukwa na sukwe təhŋ dolə, nənuhəhaŋ ɓunəvə budə inaŋ ghumə dola farmciki gəvəjə